हमरे पसंदीदा व्यंजन में ज्यादातर हरी सब्जी और सामान्य खाना हवे। हमके स्वस्थ रहल और साधा खाना पसंद हवे, ए लिहाज़े हम ज़्यादा मसाले वाला खाना और जउन खाना स्वास्थ्य के लिए ठीक ना होला। ओ के ना पसंद करीना हमरे पसंदीदा व्यंजन में कुछ स्वस्थ वा साधा सामग्री हवे जैसे कि ओकरे नाम हवे दाल, चावल, चोखा। एह हमार पसंदीदा व्यंजन हवे।